mifandray ka la misy olo mangy tsy misara la midika zay fa tsy te hanoy ny resaky i, tsy tiany ny resaky, midika avao koa zay fa tsy te hiditsy amin'ny resaky io i, midika zay fa te hijano i tsy te hiresaky koa.